يعنى إذا خيروني باش يا إما يكون عندي قدرة في التحكم في الحيوانات، والا التحكم في الآلات باش نختار إني التحكم في الآلات، <hesitation> الحيوانات هاذوكم عندهم عالمهم وحدهم، نحب التحكم في -الح- في الآلات، <hesitation> حاجات يعني تابعة التكنولوجيا حاجات -ت- تابعة التطور العلمي، هذي حاجة مفيدة حتى للإنسان، ومفيدة حتى للحيوان، هذي حاجات من وراء الطبيعة، وأنا مغرومة بأي حاجة من وراء الطبيعة.